نفضل يكون عندي ضعف عمري على يكون عندي ضعف فلوسي، لخاطر الوقت أغلى من الفلوس وكيكون عندي وقت أكثر راني باش نجم نتعلم تجارب جديدا، نطور من نفسي و نحقق أهدافي، الفلوس تنقص و تزيد، أما العمر راهو إذا مشى راهو باش ميرجعش، وقت أكثر يعني فرص أكثر في الحياة و يعني راح نعيش تجارب جديدا لنتعلم منها دروس جديدا لراح تساعدني في حياتي.